жылдан жылға темекі мен алкоголь өнімдерінің бағасы өсіп келеді
қоғамдық орында шылым шегіп не ішімдік ішкендермен күрес күшейгендей
бұл зиянды әуестікке қарсы әрекеттердің тек бір бөлігі ғана
көптеген шаралардың нәтижесі қандай бірге анықтап көреміз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
ринат мырза студиямызға қош келдіңіз
ең алдымен ыыы сізден бастасақ
сіз ы шылым шегесіз бе
мен темекіні өте қатты шегетін адаммын иә
ммм қай кезден бастап
ааа темекіні ме енді мен осы екі мың үшінші жылдары астанаға келіп мынау ыыы ііі өзімнің өмірімді бастаған уақытта мынау
жастық шағым деген сияқты былай ыыы кездерден бастадым темекі шегіп
енді ы бұл кезде енді темекіні қандай мақсатта бастадым бұлай қалай айтсам екен енді
жас болғасын енді кішкене темекі шеккенді бірақ ойламайсың да ол ертең ііі андай тәуелділікке әкеп соғады деп ойламай
ііі жалпы ерігіп ііі таныс өзіңнің і араласқан жігіттердің қасында бірге қосымша ыыы тартып отырасың да ертең қойып кетемін деген оймен бастайсың ғой
мхм содан кейін енді ол темекі деген ол өз алдына бір бөлек дүние мен қойып та қөремін дегенмін болмайды
екіншіден өзім суретшімін ғой
ыыы суретші болғаннан кейін темекіні қоймаған дұрыс сияқты деп тағы да бір бір ыыы ойым болып тұрады менің
сонда суретші шылым шегу керек деген сөз бе
себебі сурет мысалы мен күніне бір пачка темекі шегемін
а ііі сурет салған күндері екі пачкадай кетіп қалады
ол сонда көмектесе ме сурет ыыы сурет салып отырып темекі шеккен сайын бір белгілі бір образдар келіп керемет бір жаңадан таңсық ыыы тақырыптар пайда бола бастайды
ыыы темекінің сол жағы жақсы
бірақ мен енді өзім қойып көремін дедім
былай да тырыстым былай да тырыстым ііі үш күннен артық шыдай алмаймын
м сондай сондықтан үйренген шылымды темекіні бір жағынан ыыы мен ойлаймын бұл күнә емес деп
ммм жеңіл күнә деп есептеймін сондықтан темекінің әрине зияны да бар
ыыы зияны туралы сіз естисіз бірақ та енді қалай айтсақ екен арақтан гөрі ііі зияны онша қатты болмайды деп ойлаймын мхм
арақ ішкен адам қоғамды құртады
өзін ұятқа қалдырады қоғамды ұятқа қалдырады
ммм азып ақыры ерте адамның жаңағыдай төмен түсіп кетуіне себепкер болады
а темекіде ондай ыыы әсер жоқ ммм
тек қана тек қана өзіңнің өкпеңді жүрегіңді құртасың енді ііі басқа басқа әсер ііі
сіз сонда ойлап тұрсыз сіз өзіңіз біліп тұрсыз өкпемді құртамын деп тұрсыз иә өкпемді
оның өзі сізге тоқтау сала алмайды ғой бәріміз де әйтеуір ертең о дүниеге барамыз ғой
ііі бәрібір де адамның ағзасы ертең қартайып ііі ыыы құриды
мхм сондықтан темекімен құртайын басқа бірдемемен құртайын әйтеуір бәрібір құримыз да ертең бәріміз баратын жеріміз бар ііі
сондықтан темекіде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын ал арақта бар
ыыы спирттік ішімдік ішпесек болды деп есептеймін де
түсінікті бізде ортамызда нарколог маманымыз отыр
тоқтар аға жаңа міне айтып отыр ыыы шылым шегу арақтан гөрі зияны төменірек деп отыр сіз не дейсіз бұл ретте маман ретінде айтып өтсеңіз
шындықты айтсақ қазіргі і кезде бүкіл әлемде алты миллион адам осы мына шылым шегуден жылда ыыы өмірін жоғалыватыр
соның арасында бес миллион адам бес миллион адам олар осылай міне белсенді өзі тартады мхм
ал енді алты жүз мыңнан астам адам олар соның түтінін жұтып олар пассивті осылай ііі шылым шегушілер деп шылым тұтынушылар деп атауға болады
олар да осылай міне ііі өз денсаулығын құртыватыр
неге десеңіз қазіргі кезде міне жас жасөспірімдерді алайық иә
қырық пайызы ата аналары шылым шегеді
мхм және біз ы қандай осында қауіпті десек те қандай осы осы мына зияны ыыы зияны бар деп қалай жеткізейік десек те
бірақ та олар өз ата анасынан өз ең жақын адамдарынан олар міндетті түрде тәрбие алады
не көреді соны қайталайды соны көреді соны қайталайды мхм
және бірінші қателігіміз бізде біз осы мына жас жас балаларды қалай үйретеміз
мысалы қараңдаршы ыыы шылым шегу арақ ішу ол кім кім оны қолданады
ересек адамдар деп қолданады деп
мысалы сен әлі жассың дейміз
мүмкін сен ана есейгенше міне жасың келген соң осындай кезде мүмкін ыыы саған не мүмкін
арақ ішуге мүмкін шылым шегуге мүмкін
қазір міне адам осы мына ыыы шылымның құлы болып кетті
оған тәуелді болып қалды
сіз жаңа жас туралы айтып өттіңіз
менде бар мәлімет бойынша қазақстанда шылым шегушілердің он бір пайызы он екі жастан бес пайызы тоғыз жастан бастайды дейді
сонда қараңыз тоғыз жастағы бала қолында шылым ұстап тұрады
сіз і осыған не айта
неден басталады ол сонда тоғыз жастағы балаға қайдан келеді және тек қана ата аналарынан көреді ме
қосылып отырайықшы
негізі бар ғой қазіргі таңда ыыы заң жүзінде мысалы ы он сегіз жасқа толмаған ыыы жасөспірімдерге шылым сатуға алкогольді өнімдер сатуға мысалы шектеу қойылған
осы заңдылық ы ережелерін барлық бірдей жеке меншік жаңағы ыыы сауда орталықтары сақтай бермейді кей жағдайда
енді үлкен сауда орталықтарында сақталып жатады
бірақ кішігірім жаңағыдай сауда ыыы жекеменшік жаңағы кішігірім ы дейміз сондай дүкендерде сатылып жатады
осы жағдайлардан болып жатады негізінде ммм көпшілігі осыған әкеліп соғады
жоқ енді сатып алып жатады оған бала барса да міне дүкен жарайды сатты делік
бала неге барады оған
ол темекі оған мәжбүрлеп тұрған жоқ қой
ақтілек сіз енді шылым шекпейсіз сіз не дейсіз оған
негізі сіз дұрыс айтасыз
жиырма бір жасқа дейін тиым салынған бірақ заңды қабылдағанда оған жүз адам ойланады заңды қабылдау үшін
ал оны айналып өту үшін миллиондаған адам ойлайды
ол темекі шылым шеккісі келген адам бала ол міндетті түрде ол сатып алып болсын біреуді жіберіп болсын үлкен кісілер арқылы болсын бірдеңе қылып жүріп алады
бірақ оны ыыы алдын алу үшін ыыы басқадай жағдайларды басқадай жолдарды қарастыруымыз керек деп ойлаймын
өйткені біздің шылым шегуіміз шекпеуіміз біздің іс қимылымыз оған біздің ііі подсознательные действия дейміз гой ііі
жүйкемізде қалыптасқан әсерлер де қалыптасар і әсер етеді деп ойлаймын да
сіздің ортаңызда сіз араласатын адамдардың арасында шылым шегетін достарыңыз бар ма
менің араласатын достарым біреуі де шылым шекпейді
шекпейді шекпейді де біреуі де
отбасында сондай тәрбие көрмейтін отбасында ондай жағдайлар айтылмайтын ата анасы баласына ондай көңіл бөлмейтін
қателесің маған не ата анам немене сонда темекі шек сөйт сізбен аз жұмыс жасалған өте керемет жұмыс жасалған бірақ мен әке шешемді тыңдамадым неге
өйткені бұл жерді сол кезде тәрбиені көрген тоқсаныншы жыл дейді ғой ііі мхм
сол кездің ііі сол кездің заманында ол бұл қоғам сондай болды темекі шек ыыы көшеге қыдырып жүр
сен сол кезде
а қазіргі кезде тәубә
ы қазір бүкіл жастар не болып баратыр
ы иманға бет бұрып қазір арақ та ішпейді темекі де шекпейді иә
тәубә осындай заман енді болсын
і темекіні насихаттамау керек арақты да насихаттамау керек бізде жарнамаларда да насихаттаватады
бұл осы осының бәрін құртамыз сосын темекі шегіп тұрған адамды фотоға салып анау ы виктор цойдың сигарет ұстап тұрған фотоларына қарап ей мынау темекі шегіп тұр екен ғой деп мен де темекі шегемін сол танымал адам
танымал адамдар анау сол кездерде анау ыыы безруков сигаретпен анау бригада деген кино шықты
сол кезде бәрі темекі шегіп тұр ооо бізде солай анау сияқты болып темекі шегейік деп міне
осы мына біреу бұқаралық ақпараттар құралдарымен мына біреу шоу бизнес солар насихаттау арқылы жастарды құртатын сол болып тұр
а бірақ қазіргі кезде тәубә біздің қоғам қандай болып бара жатыр
иманға бет бұрып бара жатыр
қазір енді ендігі жастар мхм ондай болмайды
сіз жаңа тоқсаныншы жылдар деп отырсыз біздің ортамызда міне марат атамыз отыр ыыы ақсақалымыз
көрді жастайынан спортпен айналысқан салауатты өмір салтын ұстанған шылым шегіп көрмеген атамыз
тоқсаныншы жылдарда жаңа осындай қоғам болды дейді сіз сонымен келісесіз бе
біріншіден ұядан не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді
біріншіден сол баланың өсіп өнуіне жанұясы әсер етеді
екіншіден оның ортасы жолдастары
үшіншіден мынау жалпы қоғамда болыватқан құбылыстар
ол кезде мен бір айтарым мынау енді бір жақсылығы қазіргідей интернет болған жоқ ммм әсер ететін
қазіргідей әлгі сол шылымды насихаттайтын анандай әлгі жарнамалар болған жоқ ол кезде
ол кезде әсер ететін сол өзіңнің жанұяңда неңді көресің
сосын ұстаздарың қалай саған бағыт берді
үшіншіден айналаң қандай жолдастарың
сосын енді ол кезде мынау айта кетейін дегенім ііі мектеп қабырғасында пионер ұйымы болды
пионер өзінің жұмысын атқарып жақсы балаларды тәрбиелеп жаңағындай тоғыз жаста жеті жаста болсын
сол бір қандай бір қылығы болса соны ортаға салып
мысалы мұғалім ұстаз айтады ғой ол бір әсер етеді
ата ана екінші түрде әсер етеді
ал енді ең әсерлісі сол балалардың өзі жүрген ортасының әсері айтқаны
өзінің жолдастарының айтқаны
содан комсомолға ауысты
пайда келтірмейтін сондай әсер ететін жаман әсер ететін мен ойлаймын мынау интернет сотка қазір соның ішінде
неше түрлі суреттер неше түрлі фильмдер болады неше түрлі бір үгіт насихат сықылды ондай бір ыыы қолайсыз көрінетін жағдайлар болады
рахмет ыыы бізде ортамызда міне мектеп оқушылары да отыр ғой
жаңа айтып өтті пионерлер болды комсомолдар болды деп ол кезді айтып өтті
еркін сенің өзіңнің ыыы қластастарыңның арасында мектепте жүрген кезде сол мектепте оқитын балалардың шылым шеккенін көрдің бе
иә бірақ электронды ғана ақ
электронды иә
неше жастағы балалар нешінші сыныптағы балалар
ол сегізінші сыныптағы мен сыныптағы бар сегізінші сегізінші сыныптағы ол олар тығылып тартады ма
апай болмағанда олар тартады мхм
тоқтататын тоқтау салатын біреу айтады ма сен шекпе деген сияқты
жоқ айтпайды иә мхм
оны көрген ііі балалар басқа балалар сұрайды ма одан дәмін көрейікші деп ііі
некоторыйлар сұрады как там дәмін көрейін деп мхм көрді содан былай ұнатып қалған ұнады сияқты оларға
өзің көргің келген жоқ па
жоқ мен тартпадым мхм
вообще еткім келмей тұр түсінікті өмірімде рахмет
қол шапалақтап қояйық міне шылым шеккім келмейді дейді қандай жақсы жастардың аузынан осындай естіген қалай жақсы
электронды сигареттер зиян ғой иә
а жаңа айтып жатыр ғой тоғызыншы тоғыз жастағы сегізінші класс деп
мен мысалы дәрігер ретінде мен көп науқастардан пульмонология бөлімшесінде кезекшілік атқарамын
сол кезде енді бірінші міндетім сұрау ғой енді өкпемен байланысты шылым шегесіз бе дегенде көбісі айтады маған
қалай тілім шықты солай шылым шеге бастадым дейді
сонда бұл тоғыз жас емес
үш төрт жастан бастап шектім деп айтып жатады маған үлкен кісілер
қазір сосын ана ыыы рентген суреттерді қарап жатамын ғой барлықтарында созылмалы бронхиттің көріністері
ол қайдан болады
ол немесе кішкентай кезінен бастап ауырғаннан болады көп жөтеле беріп
болмаса мынау жаңағы кішкентай кезінен бастап шылым шеккеннен сондайлардан болады
керек десеңіздер осы шылым шеккен мен жаңағы үйде отын жағатын бұрын да отын жағатын едік қой иә
сол жаққан кісі мен шылым шеккен кісінің өкпесін салыстырғанда мына шылым шеккен кісінің өкпесі одан да жаман болып жатады суреттері
енді мынау ринат айтып жатыр қанша жыл темекі шектің
мен енді так екі мың бір қорап шегіп жатырсыз иә иә
он жыл деп айтайық он он бес жыл ы құттықтаймын сізді бес алты жылдан кейін сіз менің науқасым боласыз әрі қарай
бес алты жылдан кейін сіз менің тұрақты түрде науқасым боласыз сіз бір дәріге себетін дәрілерге гормональды жаңа ингаляциялық дәрілерге сіз тәуелді болып қаласыз
ақыр соңы ол аурудың бітетіні мысалы созылмалы өкпені абструкциялық ауру әкеліп соғады
ол аурудан ертеңгі күнде екі мың доллар үш мың долларға ринат ағамыз қандай сурет сала бастайды деген ой келді маған
өмір бақи соны қасыңа қойып қоясыз үлкен чемоданды
сонымен демалып жүретін боласыз
оның соңы өкпенің трансплатациясына сізді очередке қоятын болады кезекшілікке
одан кейін барып ең ең соңы немен бітеді өкпенің қасында жүрек бар
өкпе созылмалы жетіспеушілігі жүректің созылмалы жетіспеушілігі соның ақыр соңы біліп тұрсыз иә немен бітетінін
сондықтан айтарым қазір шылым бұл тек қана жаңағы созылмалы өкпе абструкциялық ауруына ғана әкелмейді рак
қазір неден ісік аурулары жасарып жатыр
себебі міне жаңағы тілім шыққаннан бастап темекі шегіп жатырмын дейді осыдан басталады
түсінікті арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз зиянды әдеттер тақырыбын талқылап жатырмыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз зиянды әдеттер тақырыбын талқылап жатырмыз
құрметті қонақтар әңгімемізді әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы
жанат жан жарасын арақпен емдемекші болып тәуелділікке түскен
алдымен жұмысынан кейін жұбайынан айырылған жігерлі жігіт өмірден түңіліп он бір жыл бойы ащы суға салынған
қазіргі таңда маскүнемдіктің әлегінен арылған азамат жаман дағдыға душар болғандарға көмек қолын созып одан арылудың жолын көрсетуде
нет она лечится
тәуілділікті жою мүмкін емес деген пікірмен келіспеймін
ол үшін түсінік керек
мен өзім он бір жылымды жоғалтыппын
қазір мен арман еткен әлемде өмір сүріп жатырмын десем болады
арғы жақтағы өмірдің қазіргі жайымнан жаман екенін уақытында түсіне алмаған екенмін
міне мәселе қайда
ертерек талпыныс жасап көру керек еді
оңалту орталығына түскендердің басым бөлігі жұмысқа қабілетті жігерлі жастар буыны
өмірде кезігетін күрт өзгерістер көбін тура жолдан тайдырған
ол жұмыстан айрылу қарызға бату ағайын туыспен арадағы түсініспеушілік
я ребятам говорю
науқастарға айтатыным қанша жыл ішсең сонша жыл емделесің
әрине бұл сәл күлкілі
бірақ араққа уланған адам ағзасын ұзақ уақыт түпкілікті емдемесе нәтижесі болмайды
бізде сауықтыру шарасын кезең кезеңмен өткізеді
біріншісі бір айдың көлемінде екіншісі бір жарым ай үшіншісі екі үш ай
яғни емдік шарасының уақыты жарты жылды алады
бұл ниеті бар адамды жаман әдетінен арылтуға жеткілікті
адамды алдымен арбап сонынан шырмап алатын тек алкоголь ғана емес
ұлттық денсаулық сақтау орталығының зерттеу нәтижесіне қарағанда халықтың жиырма екі пайызы темекіге тәуелді
оның зардабы көзге көрінбегенімен ащы судан бетер
ал шылым шегуге тәуелді тұтынушылар санын азайтуға бағытталған кейбір шаралардың пайдасы жоқ
нововведение новшество инновация темекі тастауға көмектеседі деген желеумен шығарған құралдар толып жатыр
бірақ олардың көздегені сізді жаман әдеттен арылту емес пайда табу
электронды кальяндар мен темекілер түрлі дәрі дәрмектердің барлығы халықты алдап қалтасын қағудың бір әдісі
мысалға электронды темекіні алайық
оны біреуге көмектескені туралы естідіңіз бе
жоқ әрине естімейсіз де
ал күн сайын өткізілетін түрлі акциялардың темекіні еске салудан басқа әсері жоқ
оны ақша табудың оңай жолы деуге болады
енді мамандар зерттелуіне тоқтала кетейік
электронды темекі шегу үшін бір адам орташа есеппен кем дегенде қырық мың теңге жұмсайды
кей жағдайда жетпіс мыңға дейін барады
оған ай сайын алынатын капсуласын қосыңыз
адам электронды шылымды шеккен сайын оған тоймайды
демек шығын көп
осылайша табак өндірушілер әр адамнан айына шамамен жүз жүз он мың теңге пайда көреді
ал соңғы жеті жылда темекіге тәуелділік еселеп артқан
ернұр нұрғали өміргүл жендетхан рустам әбелдинов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа сюжеттен байқағанымыз ыыы осы алкогольді темекінің де экономикалық тұсын ыыы біраз айтып кетті әріптесім
экономика дегенде міне экономикасын қараңыз ыыы егер ыыы біз өзімізде алкоголь өнімдерін темекі өнімдерін өзіміз ііі өндірмесек шетелден ол бәрібір келеді
біз шетелдіктерге ашық мемлекетпіз
осы орайда біз сонда ыыы қандай әрекет істеуіміз керек
біз мысалы өзіміздің өндірісімізді тоқтатып тастадық десек
ол сонда бір экономиканың бір і бөлігін жауып тастаумен тең болып тұр ғой
жоқ мен мынаны айтып кетейінші олжас
мына жерде бізде темекіде
мен соны айтып кетейін ол бүкіл енді халық көреді ғой
мысалы темекінің сыртында ы темекі шегу сіздің денсаулығыңызға зиян шекпе дейді де мөлшерден тыс артық пайдалану сіздің денсаулығыңа зиян дейді мысалы
темекінің сыртында сіздің денсаулығыңызға зиян шекпе деп тұрған нәрсе мына ақыл есі дұрыс адамдарға бәрімізге мысалы дұрыс сияқты да ол нәрсе
ал оның психологиялық екінші жағы мысалы бір ғана мысал бәріміздің де басымыздан өтті
мына үйдің есігін сырлап қойған кезде ыыы сіз есікті қарауылдап тұрасыз да ешкім ұстап қалмасын әлі сыры кепкен жоқ деп
ы бәріміз соны орнына қойып көрейік
сосын айтады мысалы мен айтамын біреу келе жатса мысалы олжас кіріп келе жатса айтамын олжас ана есік сырланып тұр ұстама деймін
не істейді олжас
кеппеген десем не істейді ұстамайтын адам бола ма соны ұстама деген нәрсені
менің көзімді ала беріп жаймен ұстап көреміз кепкен бе
бұл жердегі сол жаңағы темекі алкогольдің өте бір құпия жаңағы товарды өткізудің ең бір жаңағы жарнамалық түрі шекпе деген адамның психикасы өзгермейді ешқашан
шекпе деген нәрсені ұстама деген нәрсені біз керісінше ұстаймыз
ал оны жоғарыда отырған адамдар басқа адамдар ойлайды да дұрыс екен деп ол дұрыс емес наоборот сол жарнама сол ұстама деген нәрсе сол ұста деген нәрсе ғой
ринат сіз жаңа өзіңіз айттыңыз шылым шылымды қымбаттату керек дедіңіз мүмкін солай қоятын шығармын бірақ та екінші жағын тағы ойлап отырмын жаңа мына кісіден кейін
ыыы жарайды өмір деген ы бірқалыпты болмайды ғой
ақ пен қара бірге жүреді қиындық уақытында әр адамға керек сияқты деп ойлаймын ыыы керек сияқты деп ойлаймын темекі
менің айтайын дегенім мына қазіргі кезде темекінің сыртына жаман суреттерді қорқынышты суреттерді іліп қойды ол дұрыс деп ойлаймын ол дұрыс
ал енді мына менің ойымша бұл зиянды ыыы темекілерді шылымды спирттік өнімдерді мүлдем шығарып тоқтатып тастауға болмайды ма екен деген ойда отырмын мен
оны сонда тоқтатып тастасақ мысалы үшін оның орнына қымыз сатсақ құрт бауырсақ сатсақ мысалы үшін ұлттық өнімдерін сатсақ
сондай менде ұсыныс бар неге тоқтатуға болмайды оны деп
сонда сіздіңше өндірісті
тоқтатудың мүлде енді тоқтату мен әрине қолдамаймын әрине ол денсаулыққа зиян оның бәрінің айтылыватқан нәрсенің бәрі орынды нәрсе
біз көптеген нәрселердің шектеулігін түсініп заңдылық жағынан ескеріп иә мысалы балаларымызды шектеп осындай жастан болмайды деп
керекті мөлшерде тиісінше тысқары аспай зиян келтірмей өзімізге жаңа сауатты түрде пайдалана білсек оны мен оны жоюдың тіпті құртудың еш мағынасы жоқ деп білемін
өндірісті тоқтату керек депті сіз бұған не дейсіз
бұл ыыы бұл пікірмен мен келісе алмаймыз
себебі біз қазір нарықтық экономикадамыз
мхм баяғы совет үкіметі кезі емес
ұсыныс жоғарыдан берген тапсырма бойынша ііі өндіру керек пе өндірмеу керек пе деген жағдай жасау
сондықтан да бүгін қай өнімге сұраныс бар сол өнімді өндіреміз
қоғамда бұл сонда экономикалық көзқарас экономикалық нарықтық бұл заң
мхм егер өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз егер біз өзіміздің отандық кәсіпкерлерді тоқтатып жауып арақ өндіретін темекі өндіретін кәсіпкерлерді жауып тастап ыыы тыйым салатын болсақ
шегарамыз ашық біз қазір дүниежүзілік сауда орталығының сауда ұйымының мүшесіміз
еуразиялық экономикалық ұйымының мүшесіміз
шегарамыз ашық
сонда біздің ыыы кәсіпкерлердің қазір тауывотқан і несі соған сол өнімге төленіватқан мына тұтынушылардың ақшасы түгел шетелге кетеді
ммм біз шетел экономиканы ыыы қолдайтын боламыз
өздеріңіз қарап отырыңыз
мысалы арақ өнімдерін өндіретін кәсіп кәсіпкерлер жылына жылына тек қана акциздік салық қырық миллиард теңге төлейді
ана тек қана акциздік салық басқа салықтар да бар
ыыы екіншіден темекі өндіретін екі үлкен компания қазақстанда жетпіс пайыз нарықтың ұстап отыр
олар мына бүкіл ыыы мына салық төлеушілер тізімі бар ғой иә соның ішінде бірінші ондыққа кіреді
газ мұнай өндіретін мекеме компаниялар бар ғой солармен бірге
ал егер бүгін оларды жауып тастасақ сонда не болады
кім бюджетке ақша төлейді
әркімнің бар күш жігеріне байланысты бұл
қоямын деген адам қойып кетеді
мен мысалы өзім студент кезімде темекі тартып жүрдім жолдастарыма еріп сәндік үшін
содан кейін ііі институттан кейін тағы бес алты жыл тарттым
сонда ойлап отырсам күніне бір бір пачка тартамын алпыс тиын болатын ол кезде алпыс жетпіс тиын бір пачка
санап отырсам жиырма жиырма бес теңге ііі рубль ол кезде
әжептәуір ақша менің жалақымның бестен бірі болатын
мен ойладым мен неге оны темекіге жұмсаймын
одан да ана үйдегі балаларыма бір бір шоколад плиточный алып бермеймін бе вот дәл сол бағаға
и мен өзімнің өзімнің мақсатымнан өзімнің ііі тәбетімнен өзімнің тәбетімнен ана жанұямның тәбетін жанұямның негізін мен жоғары санадым
жас кезінен мынау немерелеріңізді балаларыңызды спортқа тарту керек денешынықтыруға тарту керек
спорт спорт деген денсаулықтың кепілі дейді иә спортқа барған балалар ол ешқашан ыыы темекіге арақ шарапқа
спорт комитетінің атынан ыыы жауап берсеңіз
ыыы осындай зиянды әдеттерге қарсы қандай шаралар өткізесіздер салауатты өмір ііі салтын қалыптастыру орталығы бар
сонымен бірге республика бойынша отыз мыңнан астам спорттық шара ұйымдастырылады
спорттық ыыы нашақорлыққа қарсы жаңағы әкем шешем мен спорттық жанұя деген
сондай бұқаралық осы спорт ыыы спорт туралы жарыстар көптен болу керек
сонан кейін мынау бұрынғы кезде аулалық мынау ыыы спорттық клубтар болған
мынау үйдің жанында жаңағы подвалдарды дұрыстап спорттық не жасап
анау қазір машиналар тұратын тұрақтардың орнына мынау кішігірім ыыы футболдық алаң кішкентай спорттық алаң салып
сол үйден шыққан бала әке шешесі жұмысқа кеткенде сол жерге спортпен айналысып подвалға барып темек тарту емес сондайға сондай спорттық ыыы мынау ыыы аулалық клубтардың көбейту керек
астана көлемінде алатын болсақ бізде спорт кешендері көп
спорт кешендері әлде де астанада жетпейді
ол жаңағы үлкен спорттық ғимараттар салынды
велотрэк иә мұз айдыны сияқты стадиондар бар
бірақ мынау микрорайон кішкентай ауланың жанында мынау тұрғын үйлердің жанында кішкентай спорттық жабық
қай жерде бар астанада жабық сондай спорттық залдар ол кетпейді жетпейді
сондықтан оны көбейту керек
сондықтан енді спорттық мектептерді і санын қанша жоспар бар ма осы
қазір әрбір ііі облыстық қалалық әкімдіктерге сондай ұсыныстар беріп жатыр мынау денешынықтыру және спорттық
тегін істеу керек мысалға айтайыншы мен ыыы біздің кезімізде бәріміз тегін қатыстық олар бере алмайды
төрт жүзден астам елімізде спорттық бес жүзге таман спорттық мектептер
спорттық мектептер тегін
менің екі ұлым бар қазір біреуі сегізде біреуі онда
сол сегіз жасар балам төрт жасында кезінде темекі шегуді бастады
өйткені біздің тұратын жеріміз элитный район дейді ғой
ааа ақшалары көп қалталы жерлерде
ы көбінесе жаңағы дұрыс айтып кетті қалталы мына ақшаларын салып алады балалар білмейді қайда не істерін
соны ана ұятсыз видеолар көреді екен темекі отырып шегеді екен
аулада енді біз аулаға жібереміз ғой баламызды ойнауға
сөйтсек і олар жайлап жайлап үйретеді екен
содан енді біз қатты ойландық енді бұған қалай істеуге деп
үш айдай оны тоқтата алмадық төрт жасар бала
содан кейін алдық та төрт жасар бала
өйткені біз сосын түсіндік ол темекінің құрамында неге балалар ересектер отырып қалады
өйткені оны ингредиенттері бар ғой
адамды тәуілсіздікке соған тәуелді болуға ішіне специально ингредиенттер салады олардың
содан бір екі рет шексең уже оған отырып қаласың
сондықтан сондай бір мекеме болу керек шығар ол темекінің құрамын зерттейтін
ол тек қана ол сол темекі деген ол шөп қой негізі
нақты сол шөптің өзінен болатын болса мүмкін сол шөпті шегіп жүре берер ол болар
ал оның ішіне специально әртүрлі жаңағы әгі бар ма басқа бар ма боры бар ма неше түрлі адамға тәуелсіз болып қалатын нәрселер салады
сондықтан оны кішкентай бала шексін үлкен бала шексін оған отырып қалады ол хақ заң
біздің менің айтайын деп кеткенім содан кейін жаңағы балаларымды алып ыыы осы астанаға көшіп келіп шорт трекке қазір і бейімдеткіздім
енді қазір екеуі де таңғы бестен тұрады
он екіге дейін сол шорт тректе жүреді
қазір енді қазақстанның атақты ыыы республикалық чемпиондары болып тұр
енді шылым шылым шегетіндерді көбінесе еститін болсаң мен міне жұмыста немесе басқа бір өмірде бір қиыншылық көргеннен кейін мен шылым шексем менің менің жүйкем менің орнына келеді дейді
ол шынымен солай ма балабек мырза сіз жауап берсеңіз
әр адам осы өмірге келгенде ол өзінің бір белгілі бір өзінің үстемдікпен келеді дейміз ғой жаңағы көшбасшылықпен келеді әр адам ммм өмірге келгенде
ііі өйткені ііі ата ана бар бәрімізде де ата ана бар бәріміз де жолдас бар бәрімізде де шегетін де бар шекпейтін де жолдас бар
бәрімізде де ұстаздар болды ол ешкім бір саған темекі шек деп ешкім сүйреген жоқ
енді жолдастарымыз шекті менің де жолдастарым шекті
бұл тек адамның ол үш жас болсын үш жас өтірік енді бірақ енді бір сегіз тоғыз жас болатын шығар енді менің өзім ойым жобалап ыыы
адам өзі темекі шеккеннен темекі шексін ол адамның әркімнің өзінің санасында
мысалы ыыы мен өзім мысалы психологияны былай шетелдік психология мен біздің қазақтардың бұрынғы айтқан нелер салыстырамын да мхм қараймын мысалы осы тәрбие жөнінде мысалы
бізде тәрбие деген түсінік бар да тәрбие деген сөзді біз мен айтып кетейін бізде мысал бір мысал айтып кетейін
бізде төле би болған төле биді бәріміз білеміз
сонда төле биге мысалы ыыы бір отбасы кішкентай балалы болады да баласын алып келеді оны білесіздер ол аңызды ммм қазір айтсам
сосын айтады біз енді сіз үлкен адамсыз ғұлама адамсыз мына баламызға бізге тәрбие беруге көмегіңіз тигізсеңіз тигізіңіз ақылыңызды айтыңыз дейді де
сонда төле би айтады төле би айтады екен ііі сіздер мысалы сіздер тоғыз ай кешіктіңіздер бұл баланы тәрбиелеуден дейді де
бұл жерде не айтып тұр бұл нәрсе бізде бізде психологияда трансперсоналды психология деген бар
сіз бала мықты болсаңыз баланы и жатырға пайда болғаннан тоғыз ай бойы ғана тәрбиелей аласыз
ол өмірге келгеннен кейін сіздің тәрбиеңізге көнбейді
бұған бір ғана мысал мысалы
ал өмірге келген балаға сіз айту міндеттісіз
бірақ ы өзіндік сана деген болады адамда
сіз айтуға ата ана айтуға міндетті бала айтуға құрдас айтуға міндетті ұстаз айтуға міндетті
ал бірақ соны адам өзіне керегін өзінің санасымен соны дұрыс түсініп өзі алады
біз әлгі жаңа тежеу салайық осыған
шығармайық запрет жасайық иә сатпайық деген ондай амалды біз қолдандық қой
сексен бес сексен алтыншы жылдары арақты сатқызбадық
не болды ел
ел денатурат ішті
қайдағы бір әлгі отраваны ішті
иә содан түсті в общем енді екі есе біз аурулардың санын көбейтіп алдық
оның өзі қауіп қауіп болды қауіп денсаулыққа сондықтан менің айтайын дегенім балалардың сана сезімін өзгерту керек солардың сана сезмін тәрбиелеу керек сонда ғана
жаңа айтамыз ғой качествосы өте нашар спирттерді өндіріп ондай алкогольді өнімдерді жою керек
әркім өзі қабылдайды ғой жалпы мына жаңағы спорт мектептерге айтайын
бұл анау өйту керек ауылды бүйту керек
әр қазір не только спорт мектебі емес әр кәдімгі мектеп бар ғой осы қала болсын ауыл болсын сол мектепте өзіне дене шынықтырудан сабақ беретін мұғалімдер бар
сол мұғалімдер сол ауылдың балаларын қаланың бала сол мектептің балаларына тегін түстен кейін сағат бес алтыда күрес болсын секция болсын ол бәрі бар
бұл жерде отырып алып анау жоқ мынау жоқ бұл өтірік нәрсе бұл өтірік нәрсе ол
өйткені әр мектептің өзінің тегін жүргіз жүргізетін дене шынықтыру мұғалімдері бар
сіз балаңызды апарсаңыз сізге әкелме демейді ол жер жүргізеді
ол айта берсең проблема көп
мысалы ыыы мына темекі жаңағы наркотик неге көбейеді
бір бала көшеде келе жатады біздің өкіметтің адамдарына айтатыным міне
бір бала көшеде қалада келе жатады өзімен өзі келе жатыр оның ойында ойы жоқ
содан келе жатса көреміз үлкен бильборд тұрады жолдың шетінде не деп тұрады
нашақорлыққа жол жоқ деп
оқыдыңыздар ғой бәріңіз

а бұл нәрсе
ол балаға уже ой кіреді
ана сонда нашақорлыққа жол жоқ дейді ана жерде темекі зиян деген нәрсенің бәрі ол адамға тек дұрыс реклама ғой ол түсінген адамға ол дұрыс реклама ол жою емес ол
өйткені ана балаға идея кіреді миына ой кіреді
ойлайды нашақорлық деген не интернеттен көреді ондай зиянды әркеттерге бар ма деген сияқты бильборд сондай жарнама болмаса
болмауы керек ол сен адамның психологиясын түсінбейсіңдер
ол істеме деген нәрсені ол істейді ол адам
күрес деген жарнаманы алып тастасақ онда тіпті де болады ғой
зиянды әдеттермен қалай күресеміз арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс бағдарламаның келесі бөлімінде анықтаймыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз зиянды әдеттер тақырыбын талқылап жатырмыз құрметті қонақтар ііі сабыр сақтасақ
біз өндірушілер біз ешкімге үгіттемейміз насихаттамаймыз
біз де сіздер сияқты осы қазақстанның азаматымыз
сұраныс бар ма бүгін жұмыс істеватырмыз
сол біздің өндірушілердің темекі өнімдеріне салынатын қосымша салықтың акциздік салықтың бір мөлшерін мына спорт кешендерін бәрі қазір тегін ештеңе болмайды айналайын
біз нарықта өмір сүріватырмыз
сол мына фитнес клуб мысалы үш мың теңге болса мысалы үш мың теңге сіздің үйдің астындағы клубтың
екі мың теңгесін субсидировать етіп дотация берсе біздің қосымша салықтың арқасынан
мысалы қырық миллиард біз төлеп отырмыз ғой иә иә
қырық миллиардтың он миллиардын ыыы целенаправлен дейді ғой орысша спорт кешендерін қолдауға жұмсау керек
вот сонда сонда жастар сонда жастар ыыы мүмкіншілік көбейеді
көп жастар арақ ішудің орнына темекі тартудың орнына ыыы ана ыыы спорт кешендеріне барады
оған мемлекеттің ешқандай бір ақшасы кетпейді
ол мына өндірушілердің иә мынау темекі тарта темекі тартатындардың ақшасы кетеді
темекі тартатындардың арақ ішетіндердің кетеді
қазақстан азаматтарының сол өзіне қандай не керек екенін таңдай алатын таңдау психологиясын қалыптастыру үшін бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі жоғары деп ойлаймын мен
қоғамда адамдардың көзқарасын қалыптастыруда
өйткен өйткені мысалға өзіміздің енді мұхтар әуезов айтқан ғой ііі ел боламын десең бесігіңді түзе дейді
қазіргі таңда жаңа ыыы мәтел мысалға ел арсында жүр иә
ел боламын десеңіз бұқаралық ақпарат құралын жөнде дейді
яғни бұқара біздің көзқарасымызды қалыптастырады
біз жаһандық әлемде өмір сүріп жатырмыз
біз қазақстан бір аралда тұрған жеке мемлекет емеспіз
сондықтан біз экономикамыз да саясатымыз да байланысты
мысалға дүниежүзілік ы денсаулық сақтау ұйымының статистикасына жүгінетін болсақ
әлемдігі ең алкогольді бірінші тұтынатын көп тұтынатын адам басына жылына он сегіз литр тұтынады екен молдовия мысалы үшін
екінші чехия үшінші венгрия
содан кейін он алты литр ы тұтынатын ыыы ресей екен
ал қазақстан отыз төртінші орында екен
өзіңіз ойлаңыз әлемде қанша мемлекет бар
иә сонда біз ыыы дегеніміз мысалға бұл жерде экономиканы да біз шектей алмаймыз
бірақ біздің тұтынатын енді экономика болғаннан кейін онда ұсыныс бар
сұраныс бар деген сияқты бұл қатынастарды түсінеміз
бірақ біз ыыы болашақта ұрпағымызды салауатты қылып тәрбиелегіміз келетін болса
онда біз спортты оны насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдарының яғни қазір біз интернетке тәуелдіміз иә ммм ақпаратқа тәуелдіміз
біздің өсіп келе жатқан балаларымыз губка сияқты бізге біз оларға не береміз соны сіңіреді
біз не көрсетеміз біздің көрсеткеніміз бойынша олар жүреді артымыздан
сондықтан да біз ұрпақты тәрбиелеуде ең бірінші өзіміз үлгі көрсетуіміз керек деп ойлаймын
сіздің сөзге жалғап өтсем жалғап өтсем болады ма бағанадан айта алмай отырмын
қалай жақсы сөз жарым ырыс дейді иә жақсылықтан бәрін бастауымыз керек
менің ойымша спорт тегін тегін ол тегін тегін
тегін болу үшін мысалы мен өзім жүгіріспен айналысамын легкий атлетикамен
марафоншысыз иә мен марафонщикпін
ал сіз мысалы наркотикпен айналыспаймын салауатты өмір салтына ұстанамын десеңіз мысалы сіз мысалы тегін де қатысуыңызға болады
мысалы таңертең кроссовкаңызды алыңыз да шығып жүгіріңіз көшелерге шығып жүгіріңіз
мысалы бізде марафон дамыватыр қазір қазақстанда
мысалы астана марафоны өтіватыр алматы марафоны деген сияқты
мысалы үш жүз алпыс бес күннің бір күнін өз денсаулығыңыз үшін жұмыс істеңіз
шетелдіктегі тәжірибені алайық
мысалы шылымға қатысты алсақ швецияда егер жұмыста біреу шылым шегіп жүрсе ол шылымын тастаса оған ы басшысы премия береді
иә студенттерге егер ол студент кезінде шылым шегіп жүрсе шылым тастаса оған степендиясын жоғарылатады екен
немесе ыыы көшеде ұсталса олардың айыппұлдарының сомасы біздікімен салыстыруға келмейді жоғары
біздің біздің теңгеге шаққанда жүз мың үш жүз мың теңгенің үстінде тұрады
енді бізде шетелде ыыы болып келген шетелде оқыған ыыы ыыы шетелдіктерді көрген шетелдік мемлекеттерді көрген
салыстырмалы түрде айтсаңыз ол жақта қалай біз жақта қалай айырмашылық бар ма
иә мен мысалға бір жылдай шетелде оқып білім алып келдім
шетелдіктер ііі негізінен англия англияға барып оқып келдім
ол жақта ы спортпен айналысу ол адамдардың санасында қалыптасып қалған нәрсе
мысалға күнделікті сабаққа немесе жұмысқа велосипед велосипедпен барып келу немесе күнде мысалға сіз таңертең сабаққа кетіп баратқан кезде көресіз адамдардың жүгіріп жүргенін
соған қарап сондай бір ііі өзім ііі риза болдым да
неге бізде олай айналыспайды деген
ыыы сосын ыыы осы жаққа келгеннен кейін негізі мен ыыы спортқа келуіме солардың тікелей ықпалы болды
себебі бірге оқыған і группаластарым ііі екі екіден бір немесе әрбіреуісі і спортпен айналысады деп айтсам қателеспес едім
солардың ықпалы да болған шығар менің осындай спортқа келгеніме
сосын ойладым неге біз ііі мен қазақстанға келген соң спортымды тастамаймын деген
сөйтіп спорттық ы кружоктар іздей бастадым
ы марафон және триатлонмен ыыы айналысатын клубына ыыы келіп қосылдым
және бағанағы мына бауырымыздың айтып кеткен ыыы айтып кеткеніне қосқым келіп отыр
неге бізде мысалға кішкентай балаларды біз көрмейміз мысалға да таңертеңгісін жүгіріватқанын деп
себебі ы себебі ата аналар өздері себепкер болуы керек
кішкентай кезінен бірге жүгіру керек соларға үлгі көрсету керек өзі өзі үлгі көрсету керек иә
айсана ханым сіз заңгер ретінде ой қосып өтсеңіз
біздегі осы қолданыстағы заңда қоғамдық орында шылым шеккендерге қатысты айыппұл мен жаңылмасам бес он айлық есептік көрсеткіштен аспайды
бұл біздің ыыы теңге ыыы теңгеге салған кезде жиырма бір мың жиырма екі мың теңгенің көлемі иә
дұрыс қазір ол әкімшілік әкімшілік құқықта көрсетілген заңнамада
енді бір айтып кетуім керек осы заңнаманы қабылдау үшін кезінде өзіміздің белгілі боксер серік конақбаев ы заң жобасы ретінде ұсынып
парламентте осы ііі шылым шегу шектелсін деген заңды қабылдаған
соған сол кісі тікелей әсер еткен
оған ыыы ұсынып соны қабылдаған
қазіргі жағдайда темекі шегу қоғамда қоғамдық жерлерде шектелген
ол өте бір мен ойлаймын жетістіктің біреуі деп ойлаймын
қазір біз бұрын адамдар жүрген жерінде темекі шегіп жүрген жағдай болатын
қазіргі шектелгеннен кейін арнайы бір орындарда шектеледі ы арнайы орындарда темекі шегеді
бүгін бағдарламада барлығымыз ы қызу барлығымыз әңгімеге араластық
үндемей қалған қанат мырза ғана қалып қалды салауаттық өмір салтын ыыы насихаттау орталығы иә иә
сонымен ыыы міне насихаттаумен айналысатын ыыы тікелей айналысатын кісі ретінде осы бағдарламамызға бір түйінді ой айтсаңыз
қазір насихат деңгейі жоғары деп айта аламыз ба бізде спортқа салауатты өмір салтын ұстануға деген
айта аламыз
осы отырған адамдардың барлығының айтқандарына қосыламын
ол ыыы салауатты өмір салтымен ыыы насихаттау салауатты манағы ыыы зиянды әдеттер темекі болсын арақ ішімдіктері болсын соның бәрін қоғам болып ыыы күресуіміз керек
спорттық ыыы манағы секциялар секциялар аз емес
аз деп айтуға болмайды
өйткені мектептердің ішінде де ыыы манағы профессионал емес бірақ та мектептің ыыы жоғары оқу бітіріп келген физрук маманы бар ғой
ы қай мектепке барсаңыздар олар айтады баскетбол бар футбол бар ы волейбол бар
манағы басқа да сурет салуда оның ішінде мектептерде бар
сол үшін ринат мырзаға кеш емес темекіні тастасын арақты бастамасын ммм түсінікті рахмет
ринат ы ринат мырза сізге бағанадан бері қанша міне кеңес де беріп өтті қанша қараңыз айтып өтті
спортпен айналысу үшін міндетті түрде залға барудың қажеті жоқ деді
далада өзіңіздің аулаңызда жүгірсеңіз де болады оны темекі тастау үшін спортпен айналысу ол темекіге қарсы спорт деген қару бар деп
сіз өзіңіз енді бағанадан бері
мен ойға келдім ы жаңағы көп айтылғандардың бәріне өте керемет ойлар айтылыватыр
ең қатты қорқып кеткенім сіздің жаңағы бес жылдан кейін менің алдыма келесің дегеннен кейін мен енді кішкене тастау керек ау деген ой болып отыр енді менде
түсінікті рахмет бір адамды шылымнан құтқардық
құдайға шүкір қазір біз жеке егеменді ел болдық
қазіргі біздің дастарханымыз жайған кезде біз арақты еске алмайтын заманға келдік
соның нәтижесінде мінекей мына біздің қоғам қайда біз жақсы өріс алып келе жатырмыз
мысалы бұдан он жыл бұрын арақ шарап арақ өндіретін заводтардың саны елу екі болса бүгін он үшке түсіп отыр
отыз пайызы кеміп отыр
соңғы соңғы жеті сегіз жыл ішінде тек қана адамдардың әрбір азаматтың мына ринат бауырым саған айтамын
әрбір азаматтың жүрегінің қалауы бойынша таңдауы бойынша арақты ішпеу саласынан біз арақтың нарығының жыл сайын бес алты пайыз төмендеп келе жатыр
біз осы біз осы жақсы тенденцияны әрі қарата жалғастыруымыз керек
осы мәселені әрі қарата көтеріп міне дұрыс айтады өзіміз үлгі болу керек
и әрбір жасқа жағдай жасау керек
салауатты өмір сүрейік
бала шағамыздың бәріне туған туысқандарымыздың бәріне осы ыыы арақтан құтылу жолын көрсетейік
үлгі көрсетейік өнеге көрсетейік
ертең өлесің бүгін өлесің деген жағдай жоқ ол ажал келетін болса маңдайыңа жазған казір де өліп қаласың дүрыс па
сондықтан бәріміз де осы еліміз десек жеріміз десек ата бабамыздан қалған осы бізге сый жақсылық десек
біз ас емес бізге бұдан құтылудың жолын арттағы ұрпақтарымызға өнеге үлгімен көрсетуіміз керек
ресми деректерге сай әлемде әрбір оныншы адам шылым шегудің жыл сайын үш миллион адам ішімдіктің кеселінен көз жұмады екен жаға ұстатар көрсеткіш
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар